To furyukana yiwkwa margi kwamarg titcal ɗijayabaɗa akumargi kwa wurɗyavvu wurɗhavu ɗiɗs ɗurmargi muɗa kwa margi mmarg tsunaji mutgudegu kwa ufuma ri nega mai jarainan negumargima geɗabar margi nagaga wuchuufu margi aiyi injaranan maim argi ayi ɗiɗafu uskar aɗagira fulajamai aburmargiya najachar kir aburnajamarginai gaɗabar najayiraina margiya mergi mumagu tsusai akm yare uɗuniya zagu tsinɗugumangi auyimai jan kikki niyimaryi sosai kumushaɗams niyi kinja gija hir kwai margi gaɗabar megahur kwa margi meyiturku niyitsa neyi ɗubukar yima neyi tutku gaɗabar yareyi tutku amma maga mailiga ganga yere famya musha zuwa mailiga giryare ɓanya numaguya. Amunagumai neyichifin gafurachiri yi musha ɗaba cha a kiya hibachi aiy chmirgi ɗaiya tsi sum nayaburnuma anma karmagals huri wufu fam maga hir wuɗfam gafe ku wulfugya iɗiɗa aganu maaga hir wufu fam am zan wulfugm anam wufu sir siryinayiga tutkugaja kowa wani tsiryi tutku aga kuven mmargi kuvan mamarginu bur asl mai anɗariya amma karmaga zuwahir imagum yare fanya negecitm abursabeku mkagunu kikfurtu naja nasikagu keinker aan gavdabarnayi aiwufu tutku gatsmai maganabur kik ɗizu naggada burmi wulfuryi aiy tutku agamai ammagan magashir wulfu gin yare giyi mergiyi konoyi ɗuya kiryi nayastsini kiryi nayi ga kuvanaga salanyi mara kuvan gashiri neguma gahir kukan margi sizusizu agasukaɗu ma rgiya ayu ga raina mai margiya jurmargr aga ɗinama margi aga wudufu ara margi margi aiyu jaraina. Kigimaargi uzhua udum irr ur bornomai duu tsitsin margia zibe ɗazuwa mai ɗa zuwa fa tsitsimk adar iir margi wo gaɗabarmi ɗanamara margi ɗu wudufur eaw margi anabur avwu maim argi i ɗigulur margi laku maim argi dugulur margi anabur avwu maim argi i diguluri mergi laku maim argi duguluri tumtu wuchi fumai aku zhuna aga echimama cha clayikai margi mai jan margi sir yu bachama ajamma izirgi shir marga naga ghamu tsuɗagn makwagi ahir mergi naga gha makwagi a hir mergi nagada faan jashili jasai shir yarda aburi niyi tuttku de ɗiyatskyi dimargiyi neyi tutlu ammakar mega lliga hir yare famya gase chaku nigeya ɗiga tsin shoryer dirs. A chitishiryakirrma mage shirya rdama najana ana buriga loma nikirs yare ga jaɗija kira yida ɗija ammakar meneyi yarenyi tutkuna kuwani tsiryi elfawa tutku kuwani tsiryi awa tutku kuwami tsiryi aawatutku niyian faryhima niyi asassavikr yima niyitutku abarase dari avitutku aba jibur lur ra bill ara bulr ary ɗanɗa kunacts fak naga mar umaidamai naga ghar mai kiji sabek ɗija inamai. Magaɗan vazim kigatsum magaɗakika chifu neɗa magabure urɗa naɗafuffur naɗaɗu zhurɗa arfa fuffuh amma jakar magakiri margikife magachir yarefammaa yare famma ɗinams are ɗagu zhumai kifi iirma rgi age ɗmama ɓaɓɓal inbanaga geɗimamamai nega zhuzguazuga karmagahiri yare fam mijijatse kituryi nadi atse kituryin wadu ɗiɗaya maga hiryare famwa asu ayi gudi asllelufugunɗa ɗiɗa’ayi mai janyima yaymai marginya jan muagu mida yayimai margina mida yayimergi susai gaɗaber margi aga wuɗufu margi ja rainan mai margi ayi hadinkur yuluri aku aure kwaɗa margi duku shili aharuca ɗukushuli aha rubeca margi kuveɗa yufubarka ninɗa ai marginnny. Anawa yankar magare fam nava iniɗaya manaɗa aiy niɗama aidi guɗi margi kuvaɗa iniɗamai murga gi jan yubur ubur walii aga mmargi yawaɗi ga margi yawa ɗi aga margi margi numignu man nugi amumagumai fatiy a ɗlagiy naja yu kya tsakuku yar ar annabaya yime. Margiya margi tsumungu amma ɗuniya amzar aba mush ana ban naɗaiyi ga hukirɗa kira amm gadabari naɗamaila hiryare fam kinda maliga hirkik kinda se zhuburi lagundir aiysu suu a mai gadabarmi ɗaniya a zamanuwma zaman illimi amma naya ɗanɗan illimi arayamai yare raye cif margikkura ayane janaya suzubunu musha jan manaje sika zir geriban an ɗari maɗurmmergi anatsidan tanuri ɗaci gulaur zirabe abamfa ɗace ɗilina jan ɗimargi far zir agari ammma a bankya kunagu antalma kusu amda ɗunama hima ga aiynuzirma kiya bura ɗhetu arkiragu kyanyajam bali arkiregu gaɗabar zir mawana janga illimi dan umargi inkesun margi anfanuzirga liko usuku kur utufangi maryi anfa nwurɗili ko vsuku ma zir margi yilafi mabugundaga lurin ɗili gashi na magaliri ɗilitu izirna haifuns gadabar margi naɗaga tarbiya dachi mabulgi alarigari nagger invumamai agatarbiya susai aga barka sosai margi margi ayun ɗige rauna kuvamai najayudi gatuɗu uu aɗarfulajamar margi aga wuɗufu ɗugu ehu war wuɗufu ɗimargimas. Ara margi mamargi anba zhumi naja tsu hiɗaya naja tsuhird ama sai ja iaw sa janw sai tiaw sej aiw saja ar iir margi jamai ɗagaa alulauk jeligafuralauk ai iirmargiwo margi aga wuɗdufu diguɗigu margi iya musuɗagu ɗegu margi ziimai margi mumu munagu margi wulfu munagu uduniya k kab yilur wulfu akai maargi mai kijinanda ga kimar neeɗa ga kimar naburkirsal kaka ɗumai ko sir midu tsel ayi nummergima margi aɗamumai zuwarmar malamargiya ky najasubagur munsuginda janfa lunam dash aninumalamargi kam athurya fegiɗangu nagu tsalllfa konagu kira mai lifama. alamar gima tsim ga salgunɗa atsumka kanushagida negaha ɗamuwa oikigimai ga dabar mai mala margina anbarnunsu kabfu an barja thir iyu gunda kabfu neya clamumai na naga hi buagi tay taiy taiy kowani su aya fula mala margi mai matamargi ɗiga lio buagida chisikiral mala gudi aiy marginajama maima margina jamai kamkesmi maga linbu gidai abar iir saikara unba ara malama rgimai. Jan managa linbur margi dugukir alursi kira buna malamargin naganamai buncikefa muwagu zhuntuba kiyi wufigunda margi hhifumarja naja hufunan amma nilu margiya margi aga wudufi bad ama margi aimy lakur marga aniyima jan kabufu ɗu anabur najahu kiwa margi ahirja matar hija mala kum chamabur naja zuriya margiya margi jijir sakira iyi ara argimai saiy mulayara margimai sam mulaiyira margimai misfulh irmargi mi-fulai saifulaan aya kuwanisu aiyi aya raya naya turkurmai nayagu sara ɗumai niyanabar barda akiɗumai margi si kidumai margi margi asin kidumai amma wulfu wnaguar akidu naɗaja naɗaja amma naya margi akiɗumai kubur naya sinkivu mai jan kinku margi saiɗugu maargi uɗumiya kma kelurmai saiy ɗugu margi uɗumiyaku kokushumai mmargi mur nagu sosai kiuɗdunabur naja mar giya ashr jasu kil ɗu amabir naga margi ajarsa wulfu mumegu yas margi uɗunyak gaba ɗaya sai kila aga margi maim argi sunusuɗagu jan kowaniduma evi cemin margi tdunu musuɗagu.